komiði sæl og verið velkomin í við fjöllum meðal annars um hugsanlegar breytingar á klukkunni h m í handbolta rannsókn á líðan íslenskra unglinga og egg sem sló í gegn á samfélagsmiðlum ég heiti Sævar og í krakkafréttum vikunnar var þetta helst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

fyrsti leikur liðsins var á móti Króatíu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

áfram Ísland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

eða opna skóla og stofnanir seinna á morgnana þetta er mál sem mér

mjög mikilvægt að heyra sjónarmið almennings um almennings við gefum þessu rúman tíma og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

líkamsklukku hafa slæm áhrif á heilsu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

áhrif á ungt fólk þannig að unlingarnir okkar unga fólkið okkar erfitt með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 fyrir tveimur árum tók

herinn stjórnina í norðurhluta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

en það er ekki bara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

íslenskum unglingum hefur aldrei liðið verr ef niðurstöður evrópskrar rannsóknar á líðan skólabarna eru réttar samkvæmt henni er Svíþjóð eina landið þar sem unglingum líður verr en hér rannsókn á heilsu og líðan unglinga er gerð í fjörutíu og fjórum Evrópulöndum á fjögurra ára fresti Ársæll Arnarsson sem stjórnar rannsókninni á Íslandi segir að þróun á líðan unglinga hér sé frekar slæm kvíði og depurð meðal unglinga hefur aukist með hverju ári

ekkert á óvart sko líka mikið stress í skólanum

pælir kannski ekkert eitthvað mjög mikið í

óvart sko bæði félagslífið og veðrið og allt spilar mikið inn í þetta

ekkert að fara út í þessu veðri að leika sér með krökkunum

eitt heima því að fólk vill ekki fara út úr húsi útaf kvíða og bara

á böllum einn af hverjum þremur nemendum í sjötta og áttunda bekk sagðist verða leiður einu sinni í viku eða oftar hlutfallið er aðeins hærra hjá

rúmlega einn af hverjum tíu nemendum í bæði sjötta og áttunda bekk segist vera oft eða mjög oft einmana tæplega

helmingur unglinga segist eiga erfitt með svefn margir nemendur í sjötta bekk sofa illa oftar en einu sinni í viku og sumir á hverri nóttu erfiðleikar með svefn verða minni eftir því sem börnin verða eldri Ársæll segir að erfiðleikar með svefn og líðan tengist líklega ný lög í Róm á Ítalíu gætu tryggt að peningar sem fólk kastar í brunna til þess að freista gæfunnar verði settir í

borgarinnar það er löng hefð fyrir því að fólk kasti smápeningum í brunna og óski sér einhvers í leiðinni sumir brunnar eru vinsælli en aðrir þannig að hugsanlega hafa fleiri óskir ræst í þeim einn vinsæll brunnur er brunnurinn í Róm á Ítalíu hefðin þar er að henda peningi með hægri hönd yfir þá vinstri aftur fyrir sig og með lokuð augun samkvæmt hjátrú á það að boða gæfu í brunninn

safnast um það bil ein og hálf milljón evra peningarnir hafa lengi verið fjarlægðir og góðgerðarsamtökin Caritas notað þá til að gefa heimilislausum mat borgaryfirvöld í Róm eru nú að skoða hvort það ætti að setja lög um það að borgin fái að taka og nota þá í ýmis verkefni borgarinnar lögin ganga í gildi í apríl ef þau verða samþykkt það er greinilega slegist um það hver en spurningin er rætast þá óskirnar mjög mikill snjór hefur verið víða í Evrópu undanfarið sérstaklega í Suður Þýskalandi og Austurríki snjó hefur kyngt niður næstum stanslaust frá áramótum nokkur hættuleg snjóflóð hafa fallið í Austurríki og sums staðar hefur verið lýst yfir neyðarástandi fólk hjálpast að við að moka götur og stíga og ná bílum út

úr snjósköflum sumir þeirra voru með heilan snjóskafl ofan á sér sums staðar hefur herinn verið kallaður út til þess að framkalla snjóflóð og draga þannig úr hættu á manntjóni og öðru tjóni í Steinmark í Austurríki hefur ástandið verið afar erfitt bærinn hefur verið einangraður í átta daga tíu ára stelpa og mamma hennar hittust loks aftur um helgina eftir að hafa verið aðskildar í nokkra daga það er búið að opna fyrir umferð um bæinn aftur allavega í bili en það er meiri snjókoma í kortunum næstu daga hundrað og eins árs uppfinningamaður hefur fengið einkaleyfi á nýrri uppfinningu í Bandaríkjunum hann er nú þegar búinn að setja upp áætlun fyrir vinnuna ásamt samstarfsmanni sínum sem er rétt skriðinn yfir áttrætt í fyrrasumar varð Charlie

elsti Bandaríkjamaður sem vitað er að hafi fengið einkaleyfi á nýrri uppfinningu hann segir sjálfur að tækið sem hann vinnur að geti

átt stóran þátt í að bjarga heiminum og draga úr loftslagsbreytingum tækið á að draga úr koltvísýringi sem orkuver hleypa út í andrúmsloftið vinnufélagi

er um það bil tuttugu árum yngri eða áttatíu og eins árs þeir vinna nú saman að sex einkaleyfum í viðbót bliss segir að þrátt fyrir að hann sé enn að vinna og skapa þá hafi hann ekkert á móti því að fara á eftirlaun en hann segist ekki geta hætt alveg strax fyrst hann hafi nýtt verkefni fyrir stafni matvöruverslanir á Íslandi eru margar farnar að bjóða fólki að flýta fyrir innkaupum með

með aukinni tækni verður sífellt auðveldara að kaupa í matinn fjölmargar búðir bjóða fólki að afgreiða sig sjálft og þeir sem nenna ekki út í búð geta keypt í matinn á netinu og látið senda vörurnar heim formaður Neytendasamtakanna segir að það sé góður kostur þegar fólk gerir hlutina sjálft ber það auðvitað meiri ábyrgð þá þarf að passa að allt sé gert rétt og líka að koma í veg fyrir að fólk noti það til að stela þar var viðkomandi stöðvaður og og hann þjófkenndur og ekki hleypt aftur inn í inn í verslunina hvað finnst þér um þessa ég held að maður þurfi að læra á þetta til þess að geta nýtt

alveg frábært mikið fljótari í gegn og þetta er einfalt sparar manni tíma ég fann sko

vandræðum með það þegar ég var að að til dæmis að taka ávexti og svona sem þarf að leita ég var ekki búin að læra það en ég er búin að læra það núna nýtt met hefur verið en rúmlega fjörutíu milljónir manna hafa mynd af ósköp venjulegu eggi er sérhæfður miðill fyrir ljósmyndir og myndbönd þar sem útlit skiptir miklu máli það skiptir engu máli þegar eggið er annars vegar myndin af því var birt fjórða janúar og undir henni er fólk hvatt til þess að taka þátt eingöngu til að slá metið og það var ekki lengi gert fyrrverandi methafinn féll niður í annað sæti sú mynd var allt öðruvísi og er með um helmingi færri læk en eggið fræga eða um átján milljónir svaraði fljótlega fyrir sig í myndbandi á þar sem hún brýtur egg úti á götu þetta sýnir mögulega að fjöldi

á Instagram sé ekki endilega mælikvarði á það hvort mynd sé flott eða merkileg það skiptir kannski frekar máli hverjir

menntaskóli í Svíþjóð hefur

í notkun sérstakt tæki til að prófa nýja aðferð við að skrá mætingu nemenda nemendur í menntaskóla í

í Svíþjóð mæta í skólann á morgnana eins og venjulega þegar þeir ganga inn um dyrnar mætir þeim lítil vél með myndavél sem nemur eða les andlit þeirra og skráir mætinguna það er venjulega gert með nafnakalli kennarans samkvæmt rannsókn sem

í Svíþjóð fara um það bil sautján þúsund klukkutímar á ári

í að skrá mætingu þannig á hverjum morgni verður sífellt stærri hluti af okkar daglega lífi til dæmis opnast margir snjallsímar þegar rétt fólk horfir á skjáinn sumir nemendanna í Svíþjóð hafa smá áhyggjur af þessari þróun og segja að tæknin sé of mikið eftirlit flestir voru þó ánægðir með þetta eftir að hafa prófað enda fylgist myndavélin ekki með hegðun bara mætingu það er samt

vissara að skrópa ekki þegar þessi myndavél er á vakt komið þið sæl og verið velkomin í þátturinn í dag verður með aðeins öðruvísi sniði en við erum hérna komin með Loga Önnu Margréti Bjarka og Örnu til okkar en þau

öll handbolta og ætla aðeins að ræða við okkur um

Íslands á mótinu velkomin takk

að æfa handbolta ég byrjaði í handbolta því bræður mínir voru að æfa handbolta pabbi minn og mamma mín

handbolta og pabbi

það lá beint við já pabbi minn

er þjálfari núna ég byrjaði bara

skemmtilegasta sem þið gerið já hvernig finnst ykkur liðið búið að vera að standa sig á mótinu bara vel búnir að spila góða vörn og sókn

stundum ekkert

alveg upp á sitt besta og stundum allt í lagi eins og hvað sóknarleikurinn stundum

ef við tölum um leikina svona sér hvernig fannst ykkur til dæmis á móti Króatíu ágætlega skora hinir hvenær hefðu þeir getað verið betri á móti Króatíu hvað hefðu þeir getað gert spilað betri vörn hvað með eins og leikinn á móti Spáni bara vörnin og sókn bara bæta bæði en þú varst á leiknum hvernig var að vera á staðnum það var mjög gaman hefurðu verið á svona stórum leik áður ekki sem ég man eftir allavega voru margir Íslendingar já já það var

já já stundum eins og hvaða Frakklandi ekki að halda með Íslandi hvað landi mynduð þið halda með Frakklandi Frakklandi öll alveg viss með það út af hverju ég fæddist í Danmörku ég átti heima í Noregi það eru allir með einhverjar tengingar hvaða leikmenn í íslenska liðinu haldið þið upp á Arnar Þór Guðnason því hann tekur flott víti og

upp á Aron Pálmarsson því mér finnst hann góður í handbolta og hvernig finnst ykkur hann búinn að vera að standa sig sem fyrirliði bara vel mjög vel hvernig leið ykkur þegar það kom í ljós að Guðjón Valur væri ekki með hafði það áhrif á ykkur líka bara

að missa

tíma sem hann er ekki með ef maður ætlar að vera góður fyrirliði hvað þarf maður að gera jákvæður hvetja alla áfram þó þeir klúðri stærsti parturinn af liðinu hvernig þá

hefur eitthvert ykkar verið fyrirliði ég já hvernig er það bara skemmtilegt finnið þið til meiri ábyrgðar finnst ykkur öðruvísi að spila sem fyrirliði eða sem leikmaður þú stjórnar upphitun til dæmis þá ertu bara segja já hlaupa og eitthvað og ef þið væruð að þjálfa liðið mynduð þið breyta því eitthvað eða hafa það eins ef við tölum um mótið í heild hvernig haldið þið að það fari hvaða lönd verða í efstu þremur sætunum á mótinu Frakkland Danmörk og Þýskaland

og Þýskaland við látum þetta vera lokaorðin í kvöld og sjáum hvort spádómar þeirra rætast hér og hver hefur rétt fyrir sér og svona við þökkum kærlega fyrir komuna og